Jokkondir cuuraande e dakarol onion, garlic, e ginger. Njiddaade cuuraande ngal e kadi sabuɓe turmeric, cumin, curry powder, e chili pepper. Foti waawaa njiddaade kadi noone tomatoes, coconut milk, e broth ngam moƴƴaare. Hokkondir njum ngal he ɗuɗɗo ndiyam ngal holla. Nde nguurndam ngal waawataa njiddaade ngol leydi.